<hesitation> Mɨ ŋ́ kolu ŋ́ tini rɨ amɨlamɛ ŋ́ ka ŋ karɨ anyaŋyaayǝ mɨ mɨtee ke kpii rɨ feewe. Wǝ́ ŋ tɨ ŋ́ pǝlɨ ŋ́ pǝlɨ anaakǝ ŋ́ pǝlɨ ŋ́ kpii rɨ mɨ nyiirɛ lǝ kpǝŋ wǝ́ ŋ́ tɨ ŋ kolu Baadu wɨŋ ŋ́ kolu ŋ́ ka ŋ karɨ kɨtaalakǝ.